<hesitation> Sakafon-drô Kôlombiana àby iô koa. Irô koa izen̈y mihina vary. Tia mihina vary koa irô. Avô irô mihina zarikô, mihina a- atody. Baka iô irô aty man̈ano galety sy tsakotsako koa zeny irô. Tena tian-drô koa mihina izo aharaka frômazy.